Wula es la kooka wulmood nakojom wula jenaj sa je' sa aciete ke wulmood nakojom reh reh la k'uxb'al reh riye' jenaj cha jenaj cha ri riisuqunaal ja'ar wulmood naa nakojom nab'anam jee je' jenaj sa jenaj sa ki' ruu' la sa ki' laa wul moodo naa nakojom después reh la k'uxb'al nak'uxum nak'uxum cha chaq'amaj ja'ar wulmood nak'am la ha' panaa' jenaj ak'uxb'al